Hitanao leroa nisy fotoana ndraiky andro zay leroa nisy hitanao le laolo kely blitika reny <noise> izareo ndray fa misy helatra karaha lalitra reny paozindreo, io tsy hay misy fotoana zany izy io mandeha mitilitily mitilitily zany tonga de tsy hita, ein na trenkitra anaty olo maro tao raha iny tonga de tsy hita bôkeo tsy haiko aby hoe nankaiza, latsaka to bakeo.